Myan, mh-nh murgh gi:ghn kitn. kuma Ngirwon dangh ca: dan mya gi: kitn ca polhmghai, banda mha mhn varagsə gin dan ci: dhi dhami dan ca: mə:s kha yalstes; Tsənghn nda:ra ɠiɓarghn wos <hesitation> yitə ghn polghn, gin ngha ca: a polhn mɓun-mɓun, nh nghn-won dan mya gi: mya tu wurɓa-ghai, mya fyi ngirwon mha tu:tu a khenen dang wo sommhmda mya fyi ngirwon dang som mhn dhn wopmi, mya fyi ngirwon dang wo sopm mhrenghai, dulgh kitn nhan may fyin. Yn mya gi: ktn, yan mya kwa:nshi karatu mhn-ghai, yan da mya ɠibshi <hesitation> nghn cighnai, yain da mya pang murgh dhnenghai, yan da mya na:l dhnghai, ya:n a ca ca: polhmgha gi:ghn kitn, kabkh mbutkhn gin dan mya fuin, a mob gyo dan a ta yi: ɓanɠhn, dan kha gi: kites kah mhan yel ta ɠi:p tə wurɓang, ɠangni kam dan mya gi: kites, yi tə wurɓa. to ca: polmhi ghai mya:ni mhn gi:ghn kitn; mya: wultu gi:ghn kitn mha dya mha ga: tə vhn nh durgh tu, kitn nh ngirwon dan mh shishi ghai, mh lu: ghai mh tu gya mhn ɓwaghn won ci:ghai, yan a ca myan ma; mya:ni ma ku:p mh dya:I, mhigha ku:p mhri won mhi ɓashi lhrghn a lub kwa:nghni: a lhb-won dan ra:won ca: su. Ba ngirwon dan za:r wo dya zhit mhi tu ya:nin, a tu:di a lhb nasara, La:gh nasara se kya kwa:n mbutkn ta:shi ma:y tə nambong nda tə vhrgh wurɓa, kh murgh gi:ghn kitn ca: nah gi: kitn dan lhb ca: nah mbu:ai, ya mɓi di dan a ndàri dhi, kap lhb won dan nga:n ca: kwanghai, mha vhrtə tə stln kwa:nidi; kap ngirwon dan ca: ngertə da kapkh nasara kuma mh mhan vhrshighai ca: sltn fyim la: mhn di, ca: kwa:ndighai, ca: polhmghai, mya ku:pkhn mhrighai a gypkh gim ndara tə ngirwon dan wo ommighai da yalstes, wo sopm lu:ghnenghai, mh ga tə mhn nh dzangh jan, don dangni kya sthn kwani di ma yi tə ɗakhn a tu la:gh nasa dangni, a dhl won dang kya su. To gi:ghn kitn nh ngirwon dah ci nda:ra a ken wopn dan mya ga gi:n kitn yan ci nə ngərwon dang ci a ken wom shi yasa kites cha polmi ngai a ringən gin dang mi ngai myasu mə nyar mən ga:ragən ngən nasaradi akan da cewa tə tufə a ngərwon dang a taka mɓatlang tsaləng domin myani dang mya gingən kitən mətu nyong ɓali mə sake gingən kin ngai chongvon kuma tə lə:mi von mən di dang ma gi kin ngai sosai domin myam dang m te nədir dwun dang ca man polmi a gingən kitən, so mya kara har von ya shimi mən dang kabkə jinəngən dang a shimi mənən. Mya wultu mən figən la: a ləb nasara ya yel dang tuba kaman ma gashi washi kar bama yanshi gən tə gami dang-dang atayi ngən mətaya ngwar a kan da cewa konu cil ki:r tə th nə kwaangən domin təman tu la:gh nasara amma dangəni la:ngə nasara a nayi kawai kya ndai kitn vulla kawai ka tu gama wai kuma ka fi lai ka ful ka fi ngərwon dang yi a ken wa ka motsə rayuwa dang ci ba gon dang wo dya dak kə a səngən a ngərwon dang kafi, so yan a ca, ca polum a gi ngən kin sosai domin mya ku:b məren ngan domin Yashi ma ta shishi tə isəng tu lallai dawasəng ləb a gi: kin ɗi ngən a tsərsh ləb kwangən, kuma ca kwani di ca tu la: nasarang ma riga mə gidshi ngai ta man cigaba ngai a ləbwon dang mədlər ngai yan a ca polum a gingən kites don cighəi lallai-lallai gingən kites nə ngən ngə polngən-nə ngən ngə polngən sosai dan zaar yan wo gi kin dang tun a iri kə jinəgnən dang ngənwon dang ma wul chong sai, mə wultə tu manyar monda-manyar tə mən sosai kuma mya kara ni congvon tə cigaba tə vərngənwom von gon tə cigaba tə vərngənwom von gon dang ma man sake gingən kitən, mya gi kin na: gərtə tə na wattles, ko gyo daŋ mya gi: ti mya yel ndaraghən wos kuma chongvon cha gəmmi dlbarka mən ghai ca polmi ghai-ca polmi ghai sosai, Mya tu mə wa:t kwul ngayo ɗon myani minə kwal ma fi karatu ishidi ma kwani ɗi-ma kwani ɗi nə ngən ngə nasares amma ba ma tu gən dang ma dya mə fi la:ngə nasarasəng shi yasa dang mə pang mə yel gya dawom dang tə taya gi: ngan kin myani ma mə mbi butules mə yel kaman rigənes yi ndara, kuma yi ndara mya yel ngən lu:agən <hesitation> wos a ken wom shiyasa mya ɓital a kan cewa məri dang mya ɓwashi nə dolw mə gitshi datəm gin yauci nambongən, kə nasaras ba yan ma ga gam ngai yin, ca kwangən ɗi a ləb nasares kuma mya gitkən a datəm kin gi:gənm sai dai gwa:r ngən wom yan tu chongvon tə vərmi von a yandiyo dang ca vərmi wopən kaman yandayodang Coŋvon ca: vərmi von ɗi coŋvon təvərmi vonwon ɗaŋ wo man la:tsə gingən dang mya gi: tə shin mi albarka wos mən sosai nə myani daŋ mya kitn gi:ghən ba ngərwon dang ma fi la:r nasara ma ca manda tə yel gən ɓasmi, ngən da ca karami, mya manda mə fi shi gya nyagnal mə fi gya yanga wopm mə fi gərwon dang ra: wopm a ga dama, to mya wul mən wopm a kan da cewa duk gna won dang kya ku:b tə a kin gingən ba wo lalacen kuma ba wo slə a datəm won dang ba a ndarang. Domin ŋa:won yan ca gi:kin ba ngərwon dang ya ken wos duk ngərwon yan dosatə mya fungətu wo gama ti, ra: wos nambong.